Temimonde oyeporuvaera yaukarenda pe va opavi oyoaviavi oime misiraiva, oime tuisava, oime ipoiajiva, erei kuareta oyeporu oime jacuvo yeye, oime iroiave jaema opa oyoaviavi kua temimonde yaukarenda peguara